Eey, ko waɗi ko neɗɗo ɗoo waɗataa hakkunde ngoodi haalde e leydi ɗum so he saayi. Ko aduna maa waɗanaa ɗum ɗoo ɗi famataa ngam njogorde maa, e waɗal kadi, ɗum woni laawol laamu. So a heɓata ɗam ngoodi ka leydi fof e jam e nder laamu, ɗum waɗata heɓre ngoodi ɗi waɗande faamugol aduna.